Ka Vietnam om üts Aasia riik, a jälki, koh ta asus, ei tiiäq. Kohki Hiina lähküh äkki? Ma tõtõstõ ei tiiäq, ma ei olõq geograafiah nii hää.